जैसे साईकल होती ह तो वो दोनों टायर पे तब चलती ह क्युकी उस पे पीछे वाला टायर बिलकुल सिधा चलता ह।